<hesitation> Mizaha filma mampiome tena tiàko satria raha ohatra hoe hizaha filma mampalahelo zaho a de lasa mitomany zaho avekeo fa aleoko zany mizaha filma mampimoe de raha misy ohatra hoe mahasoresorena ary zaho de mimoemoe amin'iny filme iny akeo de afaka hoazy akeo fahasorenana anahy.